إذا كان عندي ثلاث ساعات فراغ في اليوم أول شيء راح أخصص وقت للراحة أريح عقلي شوي أشوفلي فيلم أو أقرأ كتاب بعدين إذا كان عندي طاقة ممكن أمارس رياضة خفيفة مثل الجري أو تمارين مرونة وإذا بقى وقت أحب أقضيها مع الأهل والأصدقاء سواء في قاعدة أو بالحديث عن يومنا أحب أوازن بين الراحة والتواصل مع الناس.